Kaisa lock ba tala ni kwbangma kaam tongo tei kwbangma jwngjal no kati rio. Tala no kwbangma jagao thepai mano jemon nogo almirah o swndwk o trunk o tei gate o. Amo baade bo tala no mal mata tei kaisa kainwui manwui rok no khanani bagwui bo nango. Talani kwbangma jaat tongo jemon mechanical lock electronic lock digital lock. Mechanical lock o tala ni logi chabi tongo tei bono je nangma jaga o thepawui mano. Electonic lock khe chumbok ba circuit bai swlamjak tei abono bo je kunu jaga o thapai mano. Digital lock khe digital code bai fwnangkjak nai tei khulogjaknai.